Vata fapangatsiahan̈a zen̈y <hesitation> midika izy io amy nakà fampangatsiahan-draha karàha ohatra ny eo ziô zio ndraiky raha jiàby ataova an̈atinany in̈y beka mba man̈itsin̈itsy. Eo koa nefa fikajian̈a raha <hesitation> beka mba tsy ho robaka karàha jiàby ilain̈a laôko, legiomo.